The are different different type of cooking pan and pat neh and all these pan and pat neh ley get time you can use neh yeah ley few I know abor i’ll list ley get some mor ley silver pan neh and pat neh la one you can use it to cook your rice your soup you can get your rice pat your soup pat then ley get some mor ley aluminum cooking pat and pans neh too la one neh seh you can use it to cook your rice and your soup ley get some mor ley stainless steel pat and pan neh too yeah ley producing nay in company neh wor ley get ley on ley market you can use it to cook your rice your soup then ley get some mor ley cooking pat and pan neh wor in rubber too ley hard hard cook rubber neh yeah you can use it too to cook when you cooking then when you come to ley chinese people side too ley get plenty chinese cooking utensil neh all on our markay yeah ley get ley pat different different design neh ley get ley bowl neh where you can seh people food in I think la some of ley few cooking pat and pans neh I know we get on our markay the la people can use to cook when ley ready to cook leh food neh.